असल्दे जुस्त् अमे खोरत् किशुन् बेभहर् करो, जनेके धरनक् मौसुमि अनेलो, कमोल अनेलो, खोरते बनये फुले अमे तोयार् कोरि बबरो। अरो बजरपुर अनबुर फुले तु बेलेक्, अमे खोरत् जेहेनि बेभहर् करो, केतो अमे निजे अबिस्कर् कोरि लबबरो। जने धरनक् अनेलो, अने अमे दर् बकलिबुर् गुसलो, गुसै मेसिनत् कुमैदे लो। दि फुले तक् सेपि लो, सेपि तक् रख् उल लो, रख् उले अगर् सेकि लो। सेकि बिशोद् अमे खबगन् अरम्भौ करो, जनेके मौसुमि होक्, कमोल होक्, अरो आम् होक्। एबुर् आम् तो अमे गरम् नार् दिनर् बेभहर् करो, मौसुमि तु बेभहर् करो, दिनर् करो। अरो बकि धरन् धरन् नार् जुइचे थके, अरो एत जुइचे हसे जनेके अमे। जनेके अमे धरक् खोरु असद्, जनेके अमे अहोमे भहत् खोरोदर् लबपनि बुलि कौ। केतो अमे कि करु, सौल्दु अमक् फतमोदे खिजौ, खिजै फुले तक् रखि दु। रखि बिशोद्, तु दिन्, तीन् दिन् बिशोद्, अमे एत बछनत् रखि दु, तु, तीन् दिन्। गिहै बिशोद् थत् ओलब् पनि दि, अमे तक् तोयल् करु, सहि दिनर् दिनर् धलि दु। धलि बिशोद् कि, इमन् धुनिअ होइ, खुवर् जते थ खबो करने खुब् धुनिअ होइ। अरो दर् अग्रित्य् दो खुब् बग होइ। अरो हेतु खै खुब् फल् लगे। हेतु खुवर् बिशोद् अपुनर् जनेके धनर् दिन्ग्स् कोरे, जनेके धनर् ओलब् लिघ्त्ल्य् निस लगे। अरो हे निस तुइदे अमे हेतु खोरुअ मोद् बुलि कौ भ परु।